Ko fiyaangu ngal, sabu ko teddungal hoore rewɓe ngal. Ko optimist waawi hokkude fiyaangu ngal kadi ɓe njangol, sabu ɗum waawde jokkondirde fiyaangu. Kono pessimist waawi jokkondirde fiyaangu ngal e teddungal